Mahaliana anahy ohatra avy am'faritra hafa fomba fagnanovana raha hanina fandrahoan-kanina dia zareo magnano laoka frity a dia nefa mbola ataon'zareo saosy aminà ranonà coco izy avy akeo dia hitako hoe sara be zany ndraika koa hohanina amy zareo mahay magnano ananzy.